في اماكن في مصر لغايه دلوقتي لسه مش رحتها زي <hesitation> لقصر واسوان وحطها في الخطه ان شاء الله اني اروحها-وكافيه فرفشه الي في شرم الشيخ عشان عامل اجواء مختلفه عن-بقيت ال-الكافيهات التانيه الي في كذا مكان سياحي موجود